قبل ما تشتريلك موتر أو دراجه نارية مستعملة ،في أشياء لازم تفحصها .أول حاجة المحرك تأكد أنه مافيش-مافيش فيه تسريبات أو أصوات غير طبيعية ،بعدين أفحص العجلات والإطارات إذا كانت جديدة أو تحتاج إنها تتغير. الفرامل طبعا ظروري. المكابح تأكد أنها شغالة بشكل جيد. كمان شوف <hesitation> الأضواء والإنارات كلها شغالة ،لازم طبعا تأكد علي الهيكل الخارجي الشكل الخارجي إذا كان فيه صدي إذا كان فيه خبطه إذا كان فيه حاجة، وآخر حاجة تأكد من كل الاوراق حقج- حجة السيارة وتاريخ الصيانات وكذا.